<hesitation> बैंगनी रंग शांत और जीवंत दोनों तरीकन को हो सकत है। ई रंग को प्रयोग शेड पे निर्भर करत हैंगो। बैंगनी रंग को मानवविज्ञान में प्रयोग। बैंगनी रंग कल्पना को बढ़त हैंगो और नये विचारन का जगत हैंगो। जो रंग शांति की भावना पैदा करत हैंगो। हृदयगति और रक्तचाप का कम करत हैंगो। बैंगनी रंग आध्यात्मिकता और ज्ञान को प्रतीक मानो जात हैंगो। बैंगनी रंग को स्त्रीलिंग मानो जात हैंगो। बैंगनी रंग को इस्तमाल डिजाइन में विलासिता की भावना पैदा करबे के लाने करो जात हैंगो। बैंगनी रंग नीली और लाल रंग को मिला के बानो होत हैंगो। बैंगनी रंग में कई रूप होत हैंगे।